Loko manga mazava: mampahatsiahy hatrany zavatra natiora sy amin'ny tsy fana- tsy fahatapera, izany hoe zegny amin'ny rahogna ndraiky amin'ny ranomasigny. Loko manga dia marika filamignana.